Kuugal am komi huwata kannjum woni kuugal ɗemle Miɗo waɗi gollal e ndeer ndiyanɗe e fannuɓe laawol e jamii. Miɗo jokkude e waɗde caɗeele e ɗum sabu mi njogii ko aɗa waawi waɗde. Miɗo enjoyii ngal sabu o miɗo yiɗi goɗɗum e no saama ngal.